pekerjaan yang sangat amat bagus tuh di daerah gué tuh jadi guru atau pns kék kalo udéh PNS pasti kaya udah banget dibangga-banggain udah paling bagus kaya gitu, padahal kan sebenrnya banyak ya pekerjaan-pekerjaan kantoran yang lumayan bagus cuman di daerah gué paling bagus ya PNS

dewek-dewek kayanya dah, ya soalnya kan kalo bukan kita siapa lagi, ya pemerintah udah sibuk masa bahasa juga harus dipikirin sama pemerintah, yang lestariin ya kita lah yang punya budaya kesenian bahasa, ya harus diri sendiri sih sebenernya.

Di sini rata-rata kerjaannya tuh, yang bapak-bapak ngojol, sebagian si ada yang kêrja di PT, yang ibu-ibunya pada momong bocah, yang kêrja di komplék, ada yang ibu rumah tangga, iyah gitu.

serius dah gué péngén jadi guru pas kecil, tapi pas gédé gua ternyata ga mendalami guru itu, itu kaya gua ga masuk ke dalém peran jadi guru, karna pas masih kecil itu ngéliat ke bu guru tuh enak gitukan kaya bisa ngajar baik-baiknya gitu, bisa dékét sama anak-anak sekitar, tapi ternyata pas udah gédé gué ga mendalami untuk bisa jadi guru itu sih.

untuk hemat pengeluaran liburan tuh biasanya harus udah diitung dari jauh-jauh hari sebelum berangkat liburan kaya dari akomodasinya, gitukan terus kaya dari mobil kendaraan, itu harus smua harus di hitung supaya bisa hemat pas di sana. Kalo emang di sana engga mao jajan di tempat wisata tersebut gamao jajan ya, biasanya gua si selalu bawa makanan sendiri ya gitu ke sebelum ke tempat wisata sih gue selalu bawa makanan pribadi sendiri gitu, supaya di sana engga jajan lagi.

tempat wisata yang udah pernah kita datengin banyak si, banyak banget kita pernah kepantai , pernah kegunung, kewisata alam, kepuncak, aduh ènak banget itu puncak adem dingin ,kepantai kita perneh ke anyer keluar kota kite juga perneh kecandi, gitu-gitu ke jogja.

dulu banget pernah belajar kesenian itu nari nari saman tuh seru banget bênêr-bênêr pas smp cuma pas di sma karna gué udh ada èskul dan gué ga nemuin seni tari itu lagi jadi kaya gué udéh gapernah lanjutin tarian itu lagi.

Ada kesenian khusus. Biasanya tuh ééé palang pintu tu. Palang pintu cuma ada di pas ada kegiatan aja pas, hajatan orang Betawi tu. Ada palang pintu.

Penting banget untuk ngejaga kebersihan lingkungan kaya buang sampah itu harus bat buang sampah pada tempatnya karna orang-orang tuh jaman sekarang banyak bat buang puntung roko sembarangan, buang sampah sembarangan. Itu yang bikin menjadi kita tuh sering banjir trus jadi bau pas ujan trus berserakan jadi penyakit sarang penyakit kaya gitu.

Liburan itu penting banget ya karna udah, udah mumèt di rumah, udah capek kerja, udah itu-itu aja kerjaannya, kayak monoton kita ini ini ini itu ini itu. Ya liburan penting banget sih ya kalo bisa mah sebulan sekali kita liburan ya walaupun cuma deket-deket ke mana gitu, cuma ngeliat, ngeliat yang ijo-ijo, kebon teh, ngeliat-liat pantai. Itu liburan itu penting banget buat kita ngejaga mental kita biar tetep sehat. Ya nggak gila dah, nggak stres dah, pokoknya liburan wajib, wajib liburan.

Gua pernah kepantai, terus gua pernah kekebun binatang, terus gua biasanya ke puncak daerah puncak atau daerah bandung, daerah Bandung tuh gua banyak banget kedaerah pegunungan yang bènèr-bènèr sejuk banget kaya daerah ciwidey, wayang windu gitu. itu seru banget.

Agama juga penting bangêt ya itukan pokok utama ya agama. Pokoknya kalo kita apa-apa ikut agama baik térus dah. Penting bangêt sih kalo agama yah buat kehidupan sehari-hari.

Setiap hari gua selalu paké bahasa Betawi. Bahasa Betawa tuh sebenernya bahasa Indonesia pada umumnya gitu cuman kayak lebih yang nyablak aja gitu kan. Nyablak gitu kayak terbuka gitu lho. Kalo misalkan itu sehari-hari gua paké bahasa itu.

cuaca sêkarang lagi musim hujan hati-hati siapin payung sêbèlum hujan, hujan mulu di sini.

ilmu yang paling penting tuh ilmu agama, karna agama tuh adalah tiang dari kehidupan, jadi lo harus banget mendalami ilmu agama. sebenernyê semua ilmu harus di dalamin kaya ilmu agama tuh paling penting buat lo dimasa depan gitukan, kaya lu udah ada, udah ada tiang nya tuh udh ada pondasinya lu tinggal [ya] nyambung-nyambungin ketika lo kalo mau ngelakuin sesuatu kaya gitu.

Biasanya kita kalo nyarap itu paling kue-kuean ama teh, yak. Kue jajanan pasar itu enak, pastel, risol, gitu. Kalo mindo, biasanya kita nasi, lauk. Ya paling enak mindo pake sayur asem, ikan asin, jengkol. Itu enak bat, dah.

Biasanya gua selalu ngingetin orang yang ga buang sampah tuh secara langsung gituloh, kaya eee mpat mata jadi kaya berdua gitu gua engga mau negor orang didepan orang banyak karena itu bisa membuat dia malu. Kalo biasa orang terdekat gué ya gue tegor kaya gitu jangan buang sampah sembarangan ya guys gitu, buang sampah pada tempatnya gua selalu ngingetin kaya gitu.

ada si kita makanan banyak yang pakê daon kayak lontong, kuê bugis, kuê pisang itu pada pake daon ya dibungkusnya pakê kembang.

Sejarah singkat keluarga kita tuh dari Bétawi keturunan ya, nenek kakenya tuh uyut-uyutnya emang udah pada berojol di sini, diBétawi dari kecil

orang waktu pas mulai kerja tuh senin.. dari senin sampé jumat itu biasanya dari pagi sekitar jam delapan sampé jam empat sore sih.. sebenernya sih udah paling pas banget ya istirahat dari jam dua belas.. karena kita ngga mungkin memforsir otak kita buat bekerja..

gua biasanyê tidur tuh di jam dua belas.. gituh... karena tergantung kegiatan gua apa ya.. kalo kegiatan gua seharian itu udah capèk, paling gua jam sêpuluh itu udah tidur.. tapi kalo misal seharian gua ngga ngapai-ngapain paling gua tidur sekitar jam dua belasan..

Hewan liarnya paling itu musang atau biawak. Kalo malém-malém tuh musang tuh suka lêwat-lêwat ditiang listrik tuh dikabel-kabel listrik, begitu aja si hewan-hewan liarnya gaada yang lebih ekstrim lagi gitu belom, belom pernah nemuin.

Ngejaga mental itu kita nggak usah èèè dèngèrin apa yang orang-orang omongin tentang kita, kayak ya udah umpètin aja. Kalo pun èmang lo ngerasa lo sakit hati, lo nggak perlu denger itu, lo nggak perlu liat, lo nggak perlu denger itu tentang omongan orang. Jadi kayak lo tutup kuping aja. Belajar untuk bodo amat karna itu penting banget buat kesehatan mental lo. Semakin lo ngedengerin apa yang orang nggak suka tentang lo, itu bikin, itu semakin bikin mental lo ancur, sakit

yang paling efektif ya sekolah sih karena kan tatap muka jadi kita tau êêê ya tatap muka lah kita tau dia ngapain ngelakuin apa belajar sambil ngapain gitu, kalo onlinê kan kita gatau dia belajar dimana, ngapain, ya paling efektif sih sekolah, karna tatap muka.

Biasanya di sini pada mêlihara héwan kucing ya paling kambing ato ayam. Kalo ayam itu bisa dipotong pas lêbaran. Kambing tuh bisa dijual pas lêbaran haji.

Yang kita suka paké sosial media itu biasanya tu gampang diakses. Nah, kita tuh nyari apa aja tuh juga pasti ketemu di situ. Jadi sosial media itu emang penting sih sebenenernya. Jadi ngemudahin kita banget kalo lagi nyari apa-apa.

ya paling. seminggu sekali pas weekènd aja tuh cfd sabtu-minggu. seminggu dua kali dah sabtu-minggu pas libur, jalan santai sama senam.

Buah-buahan yang sering dimakan. aduh engga pernah makan buah, gua engga pernah makan buah karena gua engga doyan buah, jadi setiap ada buah di rumah gua engga pernah makan karena gué engga doyan.

Nyarap biasanya pake nasi uduk atau lontong sayur. Itu udah enak bat, kalo nggak lontong sama gorengan pake sambel, ntu udah paling top, mantap, is the best.

Ya enakan jalan-jalan ame temen si, ramean gitu seru jadi misalkan ketemu apa-apa yang lucu di jalan, gitu kita omongin kita ketawain, ketawa bareng, nah kalo sendirian mah gak enak, enakan bareng-bareng.

Biasanya gue selalu membawa akomodasi yang tas, jadi kita cuma berhenti di rest area cuma istirahat, solat kaya gitu, nah dan di perjalanan tuh naik mobil biasanya kaya seftibelt harus banget, harus banget dipake di depan, di tengah harus banget dipake. karena itu buat keselamatan.

Caranya jangan buang sampah di sungai yak, jangan buang apapun di sungai. Udah itu aja sih, biar sungainya tetep bersih tetep terjaga.

ya perlu lah, buat jaga-jaga aja sih takutnya kan pas di tempat wisata makananye ade yang kita ga suka, jadi kita gausah repot-repot nyari lagih, udah ada gitu makanannya yang kita suka, ga ngeluarin duit juga, irit.

Permasalahan lingkungan tuh negara gue tuh buang sampah sembarangan sama buang puntung rokok, terus penebangan hutan kayak gitu, jadinya tuh kayak gara-gara banyak buang sampah sembarangan, terus jadi kali-kali numpuk banyak sampah jadi banjir ke perumahan warga gitu kayak penebangan hutan liar itu tu di daerah-daerah Indonesia tu masih banyak banget.

Gak wajar karéna untuk késéhatan itu kan éngga bagus tidur diatas jam 10 malém karéna paginya éngga fit untuk yang mélakukan pékérjaan gitu biasanya tidur yang paling fit itu jam 9 méntok-méntok tuh jam 10 supaya paginya kétika kérja itu tuh udah fit bangét kondisi bandannya udah normal

Penebangan hutan tuh bisa merusak lingkungan hutan karna yang tadinya buat melindungi jadi ga melindungi jadi longsor karena pohon-pohonnya pada ditebangin trus jadi tandus panas kaya gituh.

Ya lancar ya karna ini udah bahasa sehari-hari ya. Dari kita kecil ampé sekarang, bahasanya ini yang dipaké. Ya jadi lancarlah soalnya bahasa sehari-hari juga.

kalo di sini buah yang sering dimakan ya pisang paling. Pisang amé jeruk. Kalo acara juga yang paling banyak pisang amé jeruk. semangka dah. ènak soalnya, terus gampang dicari buah-buahannya.

Asal keluarga gué tuh keluarga besar nene gué tuh dari Bétawi dari satu daerah yang sama lampirin, jadi bener-bener satu daerah satu tempat itu sama banget. Jadi kalo misalkan lebaran kalo ada acara tuh deket jalannya, cuma beberapa meter atau gak sampe lima menit itu udah sampe rumah sodara gué.

eee biasanye gue nanem cabe di rumah gué tuh banyak banget taneman cabe, karna ibu gua suka banget nanem cabe.

Caranyé biasanya tuh belanja bawa paper bag dari rumah atau tempat-tempat itu udah gak nyediain plastik kita bawa sendiri tentengan dari rumah pokoknya.

cuaca didaerah rumah guê lagi ujan lagi yang ujan terus benêr-benêr ke bisa full seharian ampé pagi ujan bisa menggangggu aktifitas orang-orang yang kerja.

biasanyè gua jalan keluar kota tuh bawa mobil ke bandung bawa mobil kaya ke lampung kerumah, keluarga bokap gua tuh bawa mobil pribadi, karna itu kita bisa ngeliat, karna seru aja barèng-barèng keluarga itu seru banget.

sekarang alat kumunikasi yang dipaké disekitar lingkungan kita itu hapé, udah hapé dah WA'an étoh hapé doang yang dipaké.

kegiatan kité di malam hari paling ya nonton tv, keluar béli makan-makan dan nonton tv, udéh gitu-gitu doang, istirahat tidur.

tempat tinggal impian kité yang sehat orang-orangnyé yang adém, lingkungannya yang bersih, rumahnyé yang rapih, pokoknyé yang gada orang-orang toksik déh itu yang paling penting

Kégiatan masyarakatnya itu biasanya kalo di sini tuh ada posyandu, arisan RT, eee suka acara-acara pengajian malem Jumat, yang tujuh bélasan, karang taruna.

Biasanya gua setiap musim ujan, gua selalu makan Indomiè soto paké telor, paké jeruk. Itu ènak banget. Apalagi kalo ada jamur ènoki. Itu ènak banget yang bikin kayak, aduh, anget, panas anget tuh enak banget. Bener ènak banget.

masyarakat di daerah gué kalo pake kémbang tuh biasanya tuh buat acara hajatan, hajatan pernikahan, itu aja selebihnya tuh paké kémbang-kémbang itu ngga ada paling acara-acara hajatan, dan pernikahan atau sunatan kaya gitu.

motor, di daerah gua paling banyak paké motor gitu.. paké mobil paling ya beberapa orang aja sih gitu kan yang mau ke daerah tertentu.. taoi biasanya lebih sering paké motor karena paké motor lebih cépét.. lebih satsét..

Sedih banget ya perasaannya. Denger sejarah perjuangan pahlawan-pahlawan kita jaman dulu ya, yang ditombak, yang ditembak, yang diapain aja dah pokoknya, yang meninggal pada gugur di medan perang. Ah sedih banget kalo denger ceritanya tuh yang G30S PKI.

Lingkungannya asri, lingkungannya damai, gak ada orang-orang lingkungan yang toxic gitu kan. Terus di perumahan gitu yang ènak, yang gak begitu èlit kaya sêdêrhana, tapi kaya lingkungannya tuh damai, ènak gitukan buat kumpul orang-orang tuh.. têtangga-têtangga ênak gak yang suka ngomongin orang. Itu udah ènak bangèt.

waktu yang pas orang-orang mulai kerja itu pas pagi karna baru bangun itu kan masi seger nah malemnyé kan udah tidur puas tuh bangun-bangun pagi seger bat nah itu dibawa kerja juga enak

tergantung, kalo misalkan gue lagi pengen lagi jalan-jalan sendiri [ya] gua lebih si, sendiri sih tapi kalo yang lagi pengen sama temen-temen gue, pasti gua bakal ngajak temen-temen gue, tergantung perjanjian nya ko tuh [kek], kemana gitu kalo ke daerah keluar kota itu pasti sama temen-temen gua rame, tapi kalo untuk daerah-daerah Jakarta atau Bekasi [ya] pasti biasanya sendiri sih itu kadang.

Liburan bareng temen-temen itu liburan yang paling seru sih. Pengalamannya banyak sih pokoknya seru banget kita setiap ketemu orang-orang yang lucu di jalan pasti diketawain, ya suka ngomongin orang kayak gitu-gitu dah. Pokoknya seru ketawa-ketawa bareng foto-foto bareng..

yaa orang bêtawi mah dulu yaa lebih suka tinggal di kampung.. karena kalo ke kota orang dulu apalagi orang bêtawi yang sekarang sama pada takut, takut kédêr.. kalo udah kédêr orang bêtawi ya panik.. jelék banget kalo orang bêtawi kalo panik.. ya itu mau nanya malu.. jadi akhirnya blêngak-blêngok udah kayak burung bango yak.. jadi orang kité nih kité orang bêtawi ééé saya sendiri lah merasakan tentrêm nyaman di kampung.. makan ngga makan kumpul kalo kata orang kité mah.. itu.. dan nyari duit lebih gampang di kampung.. nyabut bayêm kuli bisa.. ngarit rumput dijual buat tetangga yang punya kambing punya kerbau laku.. jadi ngga serba bayar juga.. di kota buang air bayar, bêrak bayar, kêncing bayar.. kalo di kampung di bawah pohon uga jadi kan gitu.. demikian..

Ya kalo di lingkungan kité nih yang paling ané gak demen kalo ngerondé itu paling males. Sore-sore udah pada ngunci pintu. Itu lingkungan kité. Amé kadang-kadang ribut pada berantem gara-gara comberan. Aduh pusing gitu. Kalo di kampung tuh di lingkungan ané tuh begitu. Jadi apa-apa ribut apa-apa ribut. Ya anak berantem pada ribut. Tapi sih sebentaran ributnya, marahnyé. Bentar lagi baekan dah ya senyum-senyum lagi. Ngebawain lagi ntar itu pecak terong eee ikan pedé hehe begitu yé.

Ya menurut ané kalo untuk sekoléh itu sangat penting buat bocah-bocah biar masa depannyé, bisa pintér, bisa jadi orang bégitu.

alhamdulilléh di kampung ané sih yang namanya seni, yang namanya qosidahan.. rebana, rebanaa.. kalo kata anak sekarang band tabok.. masih pada suka, masih pada dêmên, masih pada belajar.. ada lagi ibing pêncuk tuh, jaipong ya, itu masih pada doyan.. kalo di kité mah di bêtawi utara paling ujung.. jadi yang namanya kesenian-kesenian asli kité nih khas bêtawi masih doyan yak.. masih didoyanin ama anak-anak kita.. kayak apa tuh, ngarak ngantén sunat yak.. itu maké rebana diarak-arak gitu paké mobil losbak keliling kampung.. dari kampung ke kampung dinyanyiin.. ya begitu.. jadi masih alhamdulillah belum ilang budaya bêtawi di lingkungan kité..

yè ngga ngimpi kitè mah ke luar negèri.. yè kitè cuman hanya liat di tipi aja juga udah bingung yè.. di luar negèri, di amerika, di belandè ya.. yang udaranyè lebih dari puncak, salju.. *huhh.. gimanè kita di sini aja udah dingin.. ya enakan di negara sendiri.. apalagi di kampung sendiri adèm tentrèm nyaman gitu ya.. masih bisa liat sawah.. ngga ngimpi dèh kitè ke luar negèri.. kayaknya gimanè gitu.. takut kèdèr doang kitè mah.. udah di kampung sendiri ajè dèh.. kita mah lebih nyaman.. iya nggak?..

Ya setau ané sih tempat-tempat bersejaréh itu khusus deh di Bekasi dulu nih di gedung Juang Empat Limé yak.. tu sekarang jadi wisata itu.. ya paling-paling banter kité ke Jakarté Monas ye.. ke musium deh.. paling kayak gitu deh kité kalo ke tempat-tempat wisata bersejarah.. 'kotu' dah itu Kota Tua Jakarta Utara.. ya paling-paling banter ya gitu.. jadi alhamdulilléh kité kadang-kadang nganter anak sekolah juga ke tempat-tempat kayak begitu.. yé nyaba juga dateng jadi tau jadinyé.. kayak gitu yé..

"Kalo untuk pertanyaan ""Apé enté suka baca mitos di negara enté?"", itu adé yang mitos dan adé yang emang nyaté gitu, engga semuanya itu mitos. Kalo sepengalaman ané sih gitu, jadi semua yang terlihat dari luar ni mitos itu belum tentu di sini mitos karena ada kenyataannyé ada buktinyé dan bisa dibuktikan."

kalo kité sih kégiatan malém.. kalo malém hari ya silat.. kita kan orang bétawi.. silat, ngaji, tuh begitu.. kalo orang bétawi mah ngga jauh dari ngaji silat.. udéh tuh yé blajar.. jadi kita juga salah satu ngéléstariin budaya juga ya.. silat itu kan budaya bangsa kité yang harus kité léstariin.. mangkanyé kité anak-anak kité semua kita kumpulin kalo malém.. abis pulang ngaji ayo kita latian maén pukul ya.. dulu maén pukul.. sekarang aja bahasa silat.. kayak gitu sodaré..

Kalau untuk cita-cita ané dari kecil itu, kalau dari kecil dari zaman dulu biasanya itu éhh kalau éngga jadi insinyur jadi dokter lah begitu anunyé apé ééé.. patokannye bégitu jadi cuma orang apé taunya insinyur, dokter begitu. Jadi éngga tau cité-cité lainnya gitu kata temén-temén bégitu

Ya biar gini-gini ini di utaranyé, pesisir, indonesia ni Bekasi, jadi kité punya pahlawan nasional almagfirllah Kyai Hj.Noer Alie [ye] yang adé di ujung Malang. Sekarang diganti namenyé ujung harapan. Kalo dulu ujung Malang [ye] dikite punya pahlawan nasional namenyé Kyai Hj.Noer Alie [ya] almarhum tuh yé, jadi punya pesantren di Attaqwa yé, dengan santri-santrinye yang luar biasa ribuan. Ya sampe sekarang kita pake ilmunyé yé kita terapin lagi same anak-anak kite, ya ngaji, ya ngaji qur'an, ngaji diring, kité pake itu ilmunyé dari almarhum wamagfirlahu Kyai Hj.Noer Alie, itu pahlawan nasional kita begitu yé.

Kalo di sini mah untuk pékerjaan êê tetanggé-tetanggé tuh ya masih kebanyakan di kebon, di tani gitu, nanêm kangkung, bayêm, sesim gitu. Jadi kalo ya menurut aaa bagus éngga nyé kembali kepadé diri masing-masing gitu kalau masalah kurang mah kurang, setiap orang gé pada kurang cuman ya kembali kepada diri masing-masing gitu kalau méréka merasa cukup ya cukup jadi gitu.

Kalo sayé sih kalo soal sampah plastik, ya kalo gak dibakar ya dikumpulin. Bukannya dikumpulin mau diapain tapi didaur ulang dibikin hiasan anak-anak kite ajarin ya cara buat kembang, kembang bungé tau nggé? gitu, kadang dibuat tali ya, gitu yé jadi sampah plastik itu manfaatnya banyak. Kadang-kadang orang gak tau aja, main lempar sono lempar sini, buang deh. Waduh jadi banjir nanti sebenernye kalo kita manfaatin lumayan itu manfaat sekali ye. Sampah plastik entu di lingkungan kita sih kayak gitu sampeh itu dikumpulin kalo gak bisa sama sekali ya dibakar, kalo dibakar dia akan habis ya. Kalo dikubur dia gak bakalan abis ye, tetep akan utuh meskipun puluhan tahun, gitu.

yé karna disini di utaré ya jadi disini masih dekêt laut dekêt êmpang-êmpang jadi rêsêpnya itu musim êê kering gitu ya kadang-kadang ujan kadang kaga kalo musim ujan ya kaga ènak banjir, banjir rok banjir ya musim pancaroba ènak, kalo musim kering itu banyak banget ikannya disini padê mancing padê naggok padê nanco itu êmak-êmak gitu.

Yéé kalau kita soal bicara kémbang, ini, kémbang ini kalau dikampung mah buanyak sekali manfaatnya ya, hêêh. jadi bisa, buat orang pesta ya pengantén tuh yéé apalagi paké kémbang idup ya itu bisa paké taman pengantén ya. Terus kémbang juga bisa istilah kalau kité ni namanyé kémbang 7 rupa, itu dipaké buat mandi, yéé mandi kémbang téngah malêm hêhêhêh. Itu bégitu kémbang itu manfaatnya luar biasé kalau buat kité yé. Apalagi kémbang mélati tuh waduhhh, luar biasa mana wangi jadi manfaatnya banyak kalau kémbang kalau buat orang kité orang bêtawi yéé.

'êêêê' soal pendidikan kité orang bêtawi juga ni orang kampung lah penting, émang dulu. Dulu mah lulus SD udah ngasoh dah yé 'êêê'. èngga laén udéh lo sekolèh jangan tinggi-tinggi bentar lagi lu nikéh. Lah sekarang mah èngga ya, 'êêê' orang masih peduli orang tua apalagi biar orang kampung orang bètawi sekarang udéh banyak yang jadi pejabat terus sekolahnya tinggi ye S1, S2, S3, S mambo ya. Itu 'êêê' sekarang apa penting yé buat orang-orang kité jadi èngga kaya dulu lah. Jadi pendidikan di kita ini khususnya di lingkungan bêtawi sekarang jadi hal yang nomor satu ya buat anak-anak keturunan kité biar anak kité engga dibodoh-bodohin, engga di tolol-tololin sama orang yé begitu.

Kalau untuk alat komunikasi ééé... tradisional disini paling ya resi begitu ya di cap jempol, menandakan apé begitu, apa percéréan, apa pernikahan siri, ééé. atau beli tanah bégitu, itu biasanya paké kertas ditulis tangan terus dicap sama dikasi matré gitu.

êê kalo dulu sama sekarang kayényé gajauh bèda kalo di lingkungan bètawi yé bètawi kité bèkasi, jadi, dulu anak itu wajib yang namanya ngaji itu [wajib] , sekarang sama [yé], jadi ngedidik anak tuh êê yang pertama itu nomor satu itu orang bêtawi itu harus bisa ngaji, yang kedua baru [ya] sekolah, sekolah juga harus [ya] dulu ga ngaji [ya] di sabêtin [yé] paké anu dah cabang kayu êê pantat kité di sabètin padè merah ama orang tua, sekarang gè sama [yé] ga ngaji [ya] di sabètin dah pokonyê tapi ngedidik [yè] bukannyé di séksé itumah bukan, sekolah juga sama [yé] juga wajib sekarang juga ga kaya dulu kan ésdé-ésdé ajé gitu gaboleh tinggi-tinggi sekolah katényé begitu sekarang enggak insyaolloh orang-orang kitè udéh padè paham tentang pendidikan sampé êê jenjang kuliah juga sekarang mah bisa dijabanin begitu [yé].

Kalo di pagi hari, kegiatan sehari-hari di mari mah, biasenye nih pade ngopi, ngopi. Ya, kalo ada lauk-lauknya, mah pake lauk. Segala pisang goreng, segala bala-bala, arem-arem. Kalo nggak ada nggak, ya udah ngopi aja udah.

Kalo alat komunikasi, alhamdulilléh itu sih ga ketinggalan kité yé, meskipun adé di pelosok, di kampung. Orang-orang udé paké hapé yé tétép paké hapé. Meskipun hapényé Nokia yang jadul. Kalo kité paké yang mahal-mahal mah orang kampung padé mikir-mikir méndingan buat beli beras gitu. Jadi alat komunikasi kité udé mengikuti jaman yé. Kalo alat komunikasi penting. Jadi pokoknyé hape android ya paling bantér ya android dah yang paling tinggi. Itu kaya gitu yé.

"""Bagemané pendapat generasi mudé ke bahasa daerah?"", lah di sini mah udeh pada pada hampir kurang untuk bocah sekarang mah, songong-songong gitu bahasanya beda sama orang dulu. Masih adap-adapnya masih udah agak kurang begitu ga seperti orang dulu gitu."

Kalo kegiatan di sekitar rumah pas malem ari, di sini mah biasényé ya ada anak-anak latian, apa pada ngaji terus di mushola apa di mesjid terus yang ada itu pada latian lah, latihan péncak silat, kalo di utara mah. Kalo enggak pada nonton jaipongan ama wayang golek, kalo di sini begitu hiburannyé.

Kalo kegiatan ané di Bekasi ni, biasanyé kalo, karna ayé di padepokan ya. Jadi ada jadwal latian gitu, latian pencak silat eee tradisi budayé eee ya latian ada latian nari kalo bahasa sini mah mencuk begitu. Mencuk, jaban kalo di sini begitu. Untuk kegiatan ané tu begitu sehari-hari. Kalo tiap malem, gak tiap malem, cuman seminggu berapa kali begitu.

"""Menurut enté seberape penting kité ngelestariin bahasa daerah?"", kalo menurut ané penting banget ya, bagén ada bahasa yang kaya sekarang-sekarang ini udeh kaga enak didengernyé, masih adepan orang-orang dulu kalo ngomong. Walaupun agak bletet tapi enak didengernye gitu adab sopan santunnya."

eee Kalo dikité si, bahasa Bétawi yé masih kentel ya masih dipake bahasa Bétawi yé, yé elu, gue ye bagenin, ye antepin, ya kaya gitu masih, masih dipake ya jadi anak-anak kite tetep harus pake bahasa eee daerah kite Bétawi ya. Jadi ga boleh meskipun jamannye udeh canggih, bahasa kite tetep harus di lestariin dipake yé. Kalo saya di sini anak-anak saya aje masih manggil baba ye babéh, masih pake, masih wajib itu kita pake di keluarga kita disini begitu yé.

"""nasehat apè yang èntè kasihin ke orang yang lagi sedih pas ngerasè gagal atau masalah idup?"".. lhaa kalo orang kampung mah yang penting bisa ngopi punya beras lha udah ènak itu.. bisa ngerokok aja udah ènak itu.. jadi saran ane mah ya nikmatin aja idup.. gitu.. jangan dibikin-bikin berat.. abang-abang kagak punya duit gitu.. pada kagak ngerasa sedih gitu ngerasa gagal gitu.. mah kagak.. terusin aja idup.. jalanin aja.. gimana ceritanya nanti biar yang di atas yang ngatur.."

"""Taneman apé ajé yang pernah enté tanem?"" Kalo ané paling nanem cesim gitu kangkung terusan cabé buat nyambel itu kalo di depan rumah daun bidara. Itu aja sih yang ané tanem."

eee soal ngejagé lingkungan si kité biasa pake ngerondé yé kita untuk keamanan yé. Kalo untuk lingkungan kite kaya contoh kaya gersang kita ada kepedulian eee pohon-pohon yang rindang, paling utama sekarang ni ye sudah apé yé anak-anak itu diluar sana ya tawuran apalah gitu ya. Kalau kité disini alhamdulillah masih asri lah ya engga adé yang kaya-kaya gitu karena anak-anak kité, kité didik, kité jaga, eee bahwa orang Bétawi itu rukun mengedepankan silaturahmi ya begitu yé.

Kalo kité orang Betawi kalo liburan nomor satu yang dibawa timbel gitu nasi timbel tuh , engga laen kita mah bawa tiker tu tiker pandan ye jadi kalo orang Betawi tuh kalo liburan tuh emang aneh-aneh ape aje itu udeh disiapin jauh-jauh hari ya buat dibawa nanti buat liburan pariwisata ya seru keya begitu anak cucu semua dibawa ya engkong ya dibanjut semua hahaha

Ceritain pengalaman enté liburan bareng keluarga. Lah iya dulu pernah. Kalo orang-orang dari Utara itu, Bekasi Utara itu, biasanya kalo pengen ngadem itu ya di Puncak, Bogor sono. Adem. Yang aernya kayak, kayak kalo nyemplung kayak es begitu. Dari sini mah udah niat berendem banget sampé sono ge kagak mau nyeburin kaki ge kagak, kagak berani. Adem banget aernya tu kayak es. Begitu. Kalo tidur malem pada menggigilan dah. Di sini biasa kalo tidur pada buka baju di sono mah kerodongan udah paké sarung, paké kaen.

Kalo kité sih orang Bétawi kalo ngingetin negor ya temen ya sodara ya kalo buat ngejaga lingkungan ye seperti layaknyé kayak orang-orang biasé. Ya sekali kita bilangin kaga ngerti, dua kali gak ngeri tiga kali kita gibéng ye begitu kalo kita mah orang Bétawi kalo gak ngerti juga gak paham-paham juga ye.karena kalo lingkungan itu penting kalo bukan kité siapa lagi yang mau ngejagé begitu.

kalo ané tidur pulang ééé latian dari péncak silat biasanyé jam 10. Nah, terus udah kagak tidur lagi, paling tidur ééé ngangaéb béntar nah terus méndusin ampé pagi udah kadang-kadang gak tidur, begitu

eee kite nih, [ye] kaum-kaum bapa-bape [ya] kalo buat ngajarin keanak sampe kapan pun tetep [ye], kita ajarin bahase kita, kita ajarin budaye kita orang betawi [ye] bahase orang betawi tuh nyablak die eee gitu jadi, ampe kapan juga tetep, anak-anak kite ajarin bahase kite itu begimane [ya], [ya] kite juga menyesuaiin lah kalo sekiranye lagi ngadepin ya orang-orang yang, penggede ya kita bahasa laen, [ya] tapi kalo di lingkungan sini [ya] kite pake bahase seharian kite betawi [ya], begitu jadi cara ngejaganye mereka harus bicara dengan bahasa ya kite orang betawi [ya] kaya gitu.

Kalo bareng temen-temen liburan di sini tuh di Utara tuh biasanye di laut itu, di daerah Pakis begitu tapi aérnye buték itu kalo daerah Pakis emang-emangnyé pantai-pantai utara gitu jadi paling kebanyakan kalo orang-orang sini liburannya ya ke sono ke Pantai Teris, Pantai Pakis paling bader atau mancing di empang di belacan apé di nawan gitu.

kalo menurut ané soal èlmu apa yang bakal, penting buat kita pelajari dimasa depan ya, kalo orang kampung mah bilangnya ilmu ikhlas, ikhlas mènjalani hidup, ikhlas kaga punya duit.

Ya, kalo soal kegiatan orang Betawi di pagi hari, pagi-pagi ye itu sebelon mandi nyeduh kopi dulu. Nyeduh kopi, terus ngoreng nasi. Tuh ya, jadi sarapannya tuh bikin nasi goreng sendiri, ya. Kopi diuyup tuh kopi, sruput ya sambil sarapan ya makan nasi goreng. Itu begitu kalo pagi-pagi hari. Baru setelah itu baru ke kamar mandi ye, abis mandi ya baru siap-siap mau anu gawe ya, ya ke sawah, ke kebon, ya yang mao kerje di pabrik. Tuh kaya gitu keseharian kite sih, kalo pagi-pagi. Jadi, yeee ape same kaye orang-orang cuman bedanye kita mah sarapannya pake nasi goreng buatan sendiri buatan bini, hehehe begitu.

Ye kalo soal mitos si kité kentel banget dah kalo orang-orang Bétawi. Apalagi di sini ada satu cerite dulu ye, adé ape ya eee tempat-tempat yang serem, cerita dulu eee apeé namenyé orang-orang sakti. Cuman sekarang tinggal mitosnya banyak ceritanyé yeé, dulu ada orang engga mempan ditembak, engga mempan dibacok. Kemudian ada orang yang piaré dedemit, itu kaya-kaya begitu kite si percaye aje kalo dikampung yang gitu-gitu banyak, makanya kalo mitos-mitos ada di kampung ya banyak bangat kalo diceritain kaga cukup kopi dua teko yé ampe subuh entar abisnyé [hehe].